پیشوګانې یا پشیانې نه یوازې دا چې په وېښتانو ښایسته ښکاري، بلکې وېښته یې ډېرې مهمې دندې هم سرته رسوي. د ژمي په سړه هوا کې یې ګرمې ساتي او په ګرمه هوا کې یې پوستکی له لمر نه ساتي. همدارنګه، ویښتان یې د حس کولو لپاره هم کار کوي، دوی کولی شي د خپلو ویښتانو په مرسته د شاوخوا حرکتونه او بدلونونه محسوس کړي. ویښتان له پشیانو سره مرسته کوي چې ښکار پیدا کا او له خطره ځان وساتي.